Pui cómu quieris? Essu ai de tené-lu siempri ala manu. Pa quemaúras, mataúras, pa si t'entrillas el deu, pa si te hazis una pitera, pa una torciúra,... Bu, total no ain cosas que puein passal estandu en casa. Que pala genti que vivimus paquí palos puebrus mos cai mu largu de dil ala residencia i tapocu no tenemus costumbri de llamal ala ambulancia no huendu que estemus mu peru que mu eschangaus. Güenu, i a escuela tamién, i al trebaju, que quiciás que passin más cosas que en casa. Enque alogu el pobrema tamién es que la genti no sabemus gastal los vendagis i paral una morragia, un ponel.